<noise> Anyi chiom nki bunyindyitiem E wo a-mu ne efang bunyindyitiem bukyu. Akpuga a-mane a-man e-chi kangkang biem a-a mu ne akpuga a-a rdi chiom nki kinong a-reng biem mbyi binong, a-reng biem mbiyi binong, a-tibing buan ge nwed, a-chà kangkang biem kangkang, a-tcen kasě o-ta o a-dim ashibutu, a-man eyip akpuga eyon. a a nyianghe o o-nion. Akuga, difitiem dyitiem andi ndi a-mu ne ndi, di chio ọ sef wo yen a-kwu ranghe bardien ke biko. a-su bardience a-kwu ru a-kwu ranghe byed byed ke bíkó ke na akpuga nyi o, ke a mu ne akpuga buan eyen batca, banwed, a-mu ne akpuga, buan eyen ba byi ke biked a-mu ne akpuga, a-man e-tcen kase a-rdi biem mbi bion. a-re biem mbiyi bi nong kankang chiom ki fii nki ki da o ka ke, kafa kise eyen, a-tun achi to ke kikwu baned eyen kangkang o-oned mu o-be a-fum akpuga ganyi a-kyi a oned mu o-fum akwu o-bane chiom nki ki a <hesitation> etinghe tinghe nki kikpong a wo yen bekos nyi ko a-yin ganyi a-fum akpuga anyi a-kyi a odim o-du solve problem emen, a-da solve afanikong emen And-chiom anki ki chi oned a mu okyu ne bunyindifitiem o-fu eey. oso o- juane oso o-juane. eyeey oso o-juane o. bonchi eji oso-juane a-chio a-chio nkere eto. oned oto ki kpong wan emen ke akpuga ke na wo nyi o. a-fun a-kye a, akpuga a-feing, oned amu osed o. a-fun ganyi akye. nkere oto kirding kifii oned e. o bonchi mme kikka me kwan kirun o, ki firang me kwang o?ebong? a-seda o-fum gani okyi o. ke na nyi ko, a-ben ganyi a-tun kikwu baned eyen. a tun bane ejii. a-tca ke ekwubashi a-kyeng baned bot a-a akpuga a-fii o, a wa ke oabiko wa hawan kanbire. A-kwu saa boko nke nke. mea-a fii me a-ri oned mun o-shuom kyitum busa kirong o, a-ri oned mun o-shuom. o bu birding kikwa akwu wo ki rong ka fa, dyitiem ki kwu saa osa osaa ke na akpuga a-fii. akpuga ashuom kangkang biem akpuga nyi a-yibing a-fang biem kangkang, akpuga a-man yip a-bįį kise akpuga a-man e-yip a-tiririg buau ke nweel. akpuga a-man eyip a-kpang ki fad, Akpuga a-man eyip a-rdi birding nang a-fu wo a-a kpang nyi o tcuktcuk a-man eti anyi wo gne a-muune akpuga nke a-da re chuom nk nkii. kii ki nwa kishuom kangkang biem ke kasi, nre nle o-da rdi kinong. Chiom nki kii kanong kanong nki nke wo a-da yip akpug a eyen a-da re nki oned mua oyen sef mu o-chi chiom auke, o-o bachi o-man e-tcib o-rdi kanki bot ke na wo onmu ne akpuga a-yibing ganyi a-da re chiom anki nki kinong-kinong a-rdi akpuga nyi kankang biem, anyi keh ti bunyindyitiem kangkang nkere wo a-mu ke bunyindyitiem, kangkang nkere wo a-mu ke bunyindyitiem nang eyere nke e-bii ke ekwabashi ba fu ye o-da me man e-kyi chiom nkin a-tun ke ekwabashi a-fu oso kita nkye o ebong ke kijě nki wo a-mu ne nki ne me, ke biem mbi wo a-mu a-chi a-kyi a me ebong chiom nki me nda man e-chi n kye e, a-tun achi tcaab ka fa ekwabashi a-da re chiom nki tingle tingle a-da kye ka fa kise nke oso a-tun achi tcaab nto oned o-kwu o chi chiom nki bubuo buda-a fi a-hin achi tcab a-da kye a. Nang oned nke mu o-beng dyibe o-ba o-sed o o-fu o, bonchi mme nmu mbe ba chi dyibe o. mmu mbe a-chi nen o, a-tun achi tcab a-yib bakobo eyen chiom nki ko nki ba da ko kanki enbelope a-yip bakobo a-fe anyi, a-da kye oned amu eyare nyi a-da kye oned amu eyare nyi erdien erdien a-da kyi ónéd a mu a-da juare a, kangkang biem a-mu ne chiom nki a-de re a-re eyare nyi enung-enung ke gasi, a-tca ke kase a-da tun chiom a-re a-da kyi oned amu chiom ene oned amue o-o ba chio-chi o e-ràbé oned amu o-kwu o zim kangkang nang eyare anyi nke o-fe achi o-ri ganyi, o-nyid o-fu e ey, eyare nyin, onyicheng mun o-kìmè, o-o ba chi o-rabo, nang esim esim nke o-fu aa bonchi a-juobe de, bone a-juobe de, ke na ebong ke na a-kyi a ochuab, a-mu a-chuab a. Nkere oto nang wan nke o-kwu o-kaw o-ba. o-tong o-fu. a-ri onyichaug amu, onyichaug amu nke o-chuab o, nkere obong nen nto <hesitation> ke bunkyung nyiachad. nto ke bunkyung <hesitation> en nki anyi. nke nwed mu nyiam nto akpugaa muu-afii me. onyichang mun ķe o-kime